الرياضة الي صج ما اعرف لها وكلش يعني ما اعرف اسويها عدل اهي السباحة ويعني كنت اروح كلاسات خاصة من وانا صغيرة بس <hesitation> ما عرفت اني اكمل فيها وكلش يعني اسوي ادائي فيها سيء